لو أقدر أكون طير ليوم واحد أختار أكون صجر، الصجر جوي وسريع ونظرته حادة تجدر تخليه يشوف أهدافه من مسافات بعيدة، أحس إن الطيران بحرية فوج الجبال والصحاري يعطي إحساس مرة مو يوصف، كأنك فوق كل شيء ومتحرر من الجيود، الصجر بعد رمز للفخر والشجاعة، وبيكون يوم مميز أعيش حياته.